ذات مساء كانت الصيادة مسنة تمشي على الشاطئ، ولجت زجاجة تطفو على الماء، لما فتحتها لجت رسالة جديمة مكتوبة بطريجة حلوة، كانت رسالة من بحار جديم يطلب المساعدة للوصول على كنز مخفي، جررت الصيادة تروح في مغامرة، وصارت تتبع الدلائل اللي في الرسالة، وفي النهاية لجت أصدجاء جدد.